Koa aminakà zen̈y fihinan̈ana sakafo voalanjalanja, <hesitation> tsy mihinana be fa mihinana araiky kalite zen̈y amin'ny hatsarananany. Aviô miaroaro ao zen̈y raha hoanin̈y jiàby maro koa zen̈y otrik'aina anatiny. Karà ze zen̈y aminakà raha voalanjalanja zen̈y.